Ngiga lugve lugve ɗigh sare ndigɗa mara in tu ghuba za lugve lugve grak man man thrire gughe ndikina toh ude da mana tughga digit ndikina da gata kha ziya ledo lusanna da gata kha se gat aga ufe tsiɓanna da dughga kam tugh gughna se <hesitation> da gatha gatha se gatha gatha leda ziya tsummo ziya jzitsa wuɗa man da <hesitation> waɗi gwaɗa <hesitation> udeh ndikna seda ndigakha sei ba buga tuk gugh dakana ufurr ava fuɗ ndikina ughwaya ava lugva ndikina intuk gu gughe se ghwaya lugva in gughe ndikino wara ava huɗsire ndikino wara da sawalka da ghwaya tar vuvu vuvu vavu da ghwaya tar to da da digakha wukakha ngila digite vukakha gwaɗe ɗurr gwaɗa durr da ɗu huhu huhuhu da khurgaha ndikino da ghwaya tare da sawal barna purtikdha ndikina atsugha assalatu ava daman gatha uk gatha burbure gatha ziya. Ziya gerowe ziya jzitsi wura da tugh gakha ndikina se gatha gathene in zutar man ɓar tar in gugha <hesitation> ingvana amma da ngik thiɗe ngik <hesitation> khiɗe vuka kha toda ɗigakha ndikina tughwakha se babuga gwaɗa ude da ɗigakha sando jiya digite ziya tsummo ziya leda fur fur fur fur fur fur kullum se fu kwaya fuɗe da <hesitation> khurga in ndikina toh da gwiyatar toh in ngik khiɗe invuk sirfa lugra na da <hesitation> da mana gabba ɗaya lusa ndikina gari kam da sawal tar kiviɗe yauwa ɓaɓa ɓaɓa ɓaɓa ɓaɓa ɓaɓa ɓaɓa se tar tara lavuk thirna ndigite ndikina se zu tar. se zu tare jzitsa kil kitakul ndikina fa da zuwakha se wurgiseda ɗiya da <hesitation> adalda vuka thirna <hesitation> digit thirna vuka se gla adalda vurna vuka thak gla man ɓarna tar. Kullum toh da gwarlava ndikina gabbaɗaya ude damin der ƙinda gabbaɗaya nvuk lugvana se toh gabbaɗaya se <hesitation> da ngiga <hesitation> da ngiga digit ndikna seda ɗigakha tigha <hesitation> ghata gughe tigha ghya gu ghe se ɗigga kha se ɗigga kha To ngik rami intukka tughuɓo ndikino seda nguɗa nguɗa <hesitation> zha aya da nguɗa nguɗa <hesitation> zhig riɗigakha <hesitation> digit ndikina toh tsiɓane tsiɓane tsiɓine se ziya <hesitation> kar masuro toh da ɓuɓakha kar masarna papau auvandik ndigite gauwa da ghwatar kana kar masara da digakha toh da da ɗiya ta se ghwaya toh da nagh hana mitse nga sawu tar bi amma ga kar masaran vikah biya gughkhaha da khuɓatar khuɓatar kuna ngik khiɗe khiɗe vuk sar zikan khiɗe vuk sare nga kar masarabi gabba ɗiya gugh hahkam fitsa thirne ma da mɓulandu gre check checke mɓulandu bugho kuluku ndigitma se mɓulandu bugha dlib bugha unghwagh ai uk ɓarna lara <hesitation> lugvana kam ngik ɓarna vuk sar so sai gabbaɗeya yagh mare gubuppakha kam khuɓu wahala invuka <hesitation> lugva na ngik khiɗe toh grak titse ɗe kwara lara ghaya ware ina warena yuuu ha to ba ɓeɓa ghurafka kar masarana to da ghwaitar nga kar masara vukkakha biya gugh kam uk man asara da mɓulandu kha kullum invuka lugva ndikina. Lugva ngiɗa sar toh giga fitasar ma zhikan ai girik <hesitation> koko koko ɗaghsar intuk koko kam didits vuka man khinga tar ngik koko koko koko in tughɓa vuk gubu ppa hana ngik koko koko na <hesitation> fitsa <hesitation> vuka ngiɗa tar ndikina diɗits fitsa thirma damana ha fitsa thirma mata damana <hesitation> ɗan mitse ɗari khikirɗ tar in giɗe intuk koko ndikina ɗen nitse ɗari <hesitation> da sawal tar kuma gabba ɗaya in sawal tsne da digal gugh ude kitakul kirmus da da makha <hesitation> se asara daman na to da ɗigaha kay karan masara <hesitation> ngu nghuɓa nguɓo ndikino da nigakha toh da ɗigakha kar masara ba se babuga pa atsina tar kan se ghwaya daman tir toh nga ngakhaman khiɗa biya khiɗa tare se akviɗe se khiviɗe de sawal tar gabbaɗaya se khuɓa da digite <hesitation> in gugh ndikina kuma da man asara li gugh gughkha se da digakha kar masaro da ɗigakha zliya ndigite da <hesitation> da korof koro se nɗigagha digit dnikina gwaɗa ude ndikina <hesitation> gughaha toh da ghway tar ndikina ammen gakha ɗigaka digina ba daman asara gugha daman asara <hesitation> jzitsa kliyo jzitsa maɗugwe ma un us maɗugwe. Natar zhiya maɗikwe zhiya <hesitation> gwashjema na natar gwashjema gudubbahakam gwashjema maɗigwe inen uzuk kuma burbure kitak kitakul mana use toh gabba ɗiyana lugra ina ina digite kuma daman asuraka nga da man lugre na da siwal kha vikakha kitakul sawal mitse sawal khikiɗ kam a mbaska gugh gaba daya a toh daman kha khiɗa kha amma ghirakhama man khiɗu vuka nɗika <hesitation> digit da kore ina lugva ndikina amma lugva kam girakmara intughɓa ngik vuk sar in koko <hesitation> digal klingatar koko ndikina kam kullum se gwara kiviɗe toh dasawal tar purtikdha khama seda babuga kara masifana toh da ghwaitar amma nga kaf biyo kafe da sawal mugh a ah damankha asara in gughaka seda ɗigagha karan masarana to da korfe kora ah <hesitation> lugvana amma nga lugva ngik khiɗa sosai asarafa dryewa da bughga se hakuri daman